Uxa, udiko xaon ona, udiko xaon kom, unidiko, unidiko iin, unidiko unidiko uu, unidiko uni, unidiko kom, uu unidiko o'on, unidiko iño, unidiko uxa, unidiko ona, unidiko íín, unidiko uxi, unidiko uxi iin, unidiko uxi uu, unidiko uxi kom, uu- unidiko uxi o'on, <noise> unidiko uxi <noise> una, unidiko uxi iin, unidiko uxi iin, komidiko, komidko iin, udiko uu, kun diko oni, onidiko k, <hesitation> omidiko o'on, kon diko iño, kondiko uxa, kom diko ana, kom diko íín, kom diko uxi, kom diko uxi íín, kom diko uxi uu, kom diko uxi oni ko <hesitation> komdiko Xaon, kom diko xaon iin, kon diko xaon uu, kon diko xaon oni, kon diko xaon o'on, iin ciento kom diko, kom o'on diko, iin ciento.